Äj kumku'ojmä tzyäjkyajpaa weno win winapä winapä pä'nista'p yomo'ista'p tzyäjkyajpa'ijna tiyä'k este säkpitu ane y pu'syi' ane, säkpitu ane jete myesyajpa'ijna wa'ku kä'yonyamu, wa'ku kyäyaju e konu'ksyajpamä juwä'ijna ma ma karku karku päjkyaje, ma karku tzäjkyaje o ma ma'ijna tzye'yaje'k äjtyä äjtyä nkomi' äjtyä äjtyä mama', äjtyä janta' tyiyä'k yo'te, jenä' myesyajpa'ijna je ti'yäk säkpitu ane, säk pitu an ti'yäk tzyäjkyajpa je yäti anhkätyi tzyäjkyajpa y myesyajpa, ee anhke yäti nta'p nta'm 'yantyi wa'ku wa'ku este kyäyaju, yäti anhke iyä tzyäkpa e tyäjkojmä, tzyäkpa wa'ku wa'ku wa'ku kyu'tyaju wa'ku kyä'syaje e tzyäjkyajpa tzyäjkyajp este yomo'ista'p, jee yomo yomo'ista'p este ti'yäk mye'tzyajpa mye'tzyajpa je ay, kajyuyajpa nyäjmayajpapä tza'ay o o itke' eyapa nkiniya'ay, mas myesyajpapä je tza'ay, myesyajpa je tza'ay, sone sone myesyajpa kämanhta'mpa', mäjata'mpä, ijtu'kap jete entonce ka kyi'psyaje que ma ma ane tzäjkya ma ma tzyäjkyaje je ti'yäk säkpitu ane, ee tiyäjkajpa'nte este syosyajpa je je ti'yäk je J 'yäksi yumyajpa, syosyajpa y e sosuka'p entonce tzye'yajpa'nte, ka ka tum tum tzaji'oj tzyä este yumyajpa, jyo'pi'k ka ma ane tzäjkya este ee nyä'ijtyaju'p je je äksi sosupä, äksi sose y jenä tzye'yajpa, je tejenä tzye'yaju'ka'p e ma'nte ma'nte kyä'taj tä'nhkuyojmä, wina' myesyajpa'ijna nyäjmayajpapä molinu jetypi'k'ijna kyä'tyajpa este tyäjkojmtya'p je je ti'yäk je äksi, e yäti ijtyaju'p ijtyaju'p eyata'mpä tä'nhkutya'p mäjata'mpa tä'nhkutya'p juwä juwä mamä mamä kyokä'tyaje je 'yäksi, kyä'tyaju'ka'p je äksi ka este nyä'ijtya nyä'ijtyaj säk e mya'tzyaj tyumka ma'tzyajpa'nte je je waye säkji'k ee ii kyojtayajpa kyojtayajpa kana, kyojtayajpa usyäk usya'k aceite wa'ku motpä'u, wa'ku jana wa'ku jana jana este komek täjtzupä pujtu je je säkpitu ane y mot motpäu'ka'p sunyi'p sunyi'p este ijtu'äk je je waye säkji'k y kyanaji'k, ee entonces ee tzyäjkyajpa'nte tzyäjkyajpa'nte je je ane, je säkpitu ane, y pyä'tzyajpa'nte ti'ya'kji'k este je tza'ayji'k, tujku'p tukpä'u'kap entonce ti'yäjkajpa este ma ma'nte ma'nte syosyaje Y syosyaju'ka'p un una vez que sosu'ap sosu'ap entonce ee pyinhpujtyjajpa'nte tzika'ojmäpä wa'ku wa'ku tzyäjkisyaj ka kä'nhü'ap, y kyenyajpa que känh'u'p e entonce muspap muspap muspa'nte'p e kyä'sayajä, muspa'nte'p este e syajyajä e jenä' jenä' jenä' ijtyajupäji'k o tyäwäjä'k tyäwäji'knhta'p, o este eya eyata'mpä eyata'mpä tyäwäji'knhta'p wa'ku wa'ku este wa'ku kyä'syaju, jejtzye jejtzye este tukpa je ti'yäk je säkpitu ane y ka ma myesaje, ka ma myesayeje wa'ku wa'ku kyäyaju, entonce nyayajpa'nte nyayajpa'nte je este juwä juwä ma myesyaje juwä konu'ksnämumä o juwä juwä nä tzyäjkyajumä eyata'mpä tiyä wa'ku jenä wa'ku jenä este syajwe'npä'yajä, wa'ku tzyi'yaju mumu mumu jenä ijtyajupä, jete jete syajyajpa y este syajyajke'ta ujkutya'm ujkutya'p ka ka kajwel, ka ka po'te, ka atuli', jetyji'k jetyji'k jetyji'k este e tyo'nhmä'nyajpa, e eyapä eyapä ane nyäjmayajpapä tiyäk pu'syi ane, jete jejtzyetike' tzyäjkyajke'ta, syosyajpa je äksi, jenä' syosyajpa je säk e E y sosu'kap je säk, entonce kyä'tyajpa'nte tä'nhkuyojmä, je este kyä'tyajpa entonce ee 'yane 'yane tzäjkyajpa jä'ä a 'yanetzäjkyajpa je je je waye, y e ijtu'kap ijtu'kap jejtzye ane'kuenta ee jet'tyap jet'tyap este tyi'yäjkyajpa tyi'yäjkajyajpa tyiyäjkajyajpa e pyunhyajpa kyä'ji'k je ti'yäk je säk je säk kä'tupä este ma'tzupä jete jete jete pyujnhayajpa ti'yäk je este je je ane'ojmä, e pun tejenä punhupä punhupäp entonce e kye'te'yajpa'nte e kye'teyjapa o wyoyajpa ju jutzä nyäjmayajp, ee <hesitation> wyoyajpa y wyoyaju'kap je mäjapä mäjapä ane ane'kuenta tukpa, jen entonce jenä pyä'tzyajpa'nte je tza'ayji'k, ka ja itä tza'ay kiniyayji'k kiniya' ayji'k, jet'pi'k pyä'tzyajpa e tujku'kap entonce syosyajpa'nte y jejtzyetike jejtzyetike muspa myesyajä wa'ku wa'ku kyu'tyaj jenä täjkojmäpä ijtyaju ijtyajupä, o wa'ku kyäyaj juwä juwä sunpamä kyäyaj ka ka ka konu'ksku'ojmä ka karku karku karku pyä'nojmä nyä'ijtyajupä, o o o atzyäk atzyäki'ojmä o eyapä tiyä'ojmä, jejtzye jejtzye este mesyajtäjpa yä aneta'p säkpitu'ane y pu'syi'ane jejtzye nämpa äjtzi que mesyajtäjpa jet, je je ku'tkutya'p nta'me yätipä tzäjkyajtäjpa ijtyaj eyata'mpä' Ijtyaj eyata'mpä ku'tkutya'p, pe yänhtya'majmete este mesyajtäjpa ee mesyajtäjpa wa'ku wa'ku wa'ku wa'ku kyä'syajupä wa'ku kyu'tyajupä jenä jenä täjkojmä o wa'ku wa'ku wa'ku nyä käyajupä, ee este jejtzye jejtzye sä'nhojmtya'p o eyata'mpä eyata'mpä konu'kskuojtya'p tzyäjkyajpapä ee täknamaye o tyäjkojmtya'p tumtumäpä tumtumäpä este ijtyajupä kumku'ojmä.